Laha zaho ro mpamboatsy sambon-dañitsy ka tavela raikyaminy ñy zana-bola voatsiny ñ'olombelo ;ñy raha ataoko handinihako ñy fotoako, mijabo aho ro minon-drano, mikaroky aho mombany ñy tontolo misy ahy eñy, aminy ñy fianara ataoko ;manahaky anizay ñy fandaharako ñ'asako ampilamina soa, ñy fampivoarako ñy fahaizako aminy ñy tontolo ijanoñako eñy.